kes tsoe mamuana nu. Toto pavvoso to kita vatoi mena toto voso. Voso ma ar vakav voro po, taim pa voso, taim pa nabana, to pe vanatai upupas en nor. Va tom buana teme a nabana. tate pa voso, to kita vatoi mena a tate pa voso. Kua pa voso, to pe te upa menor po kua pa voso. Tate pa te pinopino, tsako vasataa to pe te va tom buana upas enor tom vav nena enor. Kua pa voso, taim pa voso tsan op voa veni. Tate pe kaovo to kita tena pa voso. Roman tso, mo tete geve pa romana. Pa voso nor vapapi enor pe kua va mon. Kua va mon me to vapapai ene pe kua va vuiti. Pa romana va mukai. Romana tsan vets paro mama, ka opoem pa tate pe kaovo, mana tate pati va vuiti to kita tenor a vets inana mia ti. Kita vets inana nor a kaovo, ge kita vets inana nor a kua mon. Pa voso tsan vets voa veni. Romana kora tsan vets voa vaii, romana kora no kita vatoi na vatoi voa na veni. A tate vapapai tate vets mana to kita tena voso tsan vets voa veni, Kaovo to pe vapapai ene pe kua vuiti, ke kua vuiti to pe vapapai ene pe koa mon. Kua me to mamadono ene pe tsinano, mene tamano tsa tsoe ar ko madono ene kua va mon mene kua va vuiti to vai tei enor. Kua nom to kita kakas nor a ma tsina rior romana tsam vets voa veni. Kaavo to ane po u peo. Koa vuiti to nane po u peo. Koa va mon to iso me ene pe kua vuiti, sariun ene, pe tsionine kua va kaovo kua va mon to sariun ene pa tsionine kua vuiti. Voso va mukai voso to kita tena ma kaen ar veri. Romam no pomis kas pa tavere te kas pa no te voa na ka am kes vets ene pavuso, tsa vets pa roma to kita vatoi mena a a te toto nene te voso numa, pame te rue numa ka onoto ene pome tsiako to kita vatoi na ene to pe vapapai enu pe vainei, e piama pene mia kua mon, mia kua vuiti nene pe vapapai enu. Romana mukai romana tsom vets kua va mon to sarium ene pe kua va vuiti. Ka kua va vuiti to sarium ene pe kua vavuiti. Ka kua va to sarium ene pe kua mon ene tsa op po romama. Ti pa romana to kita vatai mena toto pa voso tevoa na romana o mio chenis. Romana to tena chenis to te voana veni. Kuo po romana to kita te nor o vets inana kita tenor o vets nana pa mia ti. rmana to te sisio na tete romana te te sisio na na ti kita nata, oyia a taba via. Romana tsan vets nom a naboma pa romana to vere pinopino, gur pinopino. Kita vets inoma nor a tsion rior, kita tate tara to tena. Tate tara poromana va mukai eam tsa op okua, kua mon, kita vapapai kua va vuiti, voa pe kua va mon, kito vapapai. Kua va vuiti, va pekua va mon bero taim paromoma e kua to tei pinopino ka vata ne voa veni, tsara vavang tana me nor a ma bero huts, huts po family huts po koa vuiti ma kainkain huts nara dede nora po romana tsuk a tate pa voo to kita vatoina kita vatoina nara te voa voso nara voso to tena ar po vapapai pa romana va mukai romana tsam vets kua mon, kua vuiti tiva vuiti, tiva vuiti, tiva vui, kita vapapai na. Koava pa mia ti, kaovo pa mia kaovo, o amia ti romana va mukai romana, nom op enom pe kua to gur pinopino, nane pa mmia en nu ka nane vasok ta. Tate pa om vasasa pa romana to kita tena pa voso op pe koa to nao ka om pa enu pa mia ti. Kua to nao ka om pa enu pa mia ti. Sovo pa inu pa mia ti sovo pa ar tete po tam tamama romana kora bik tsenis to tavuts ka kita vatoi mena voso.